MMM zao moa ñy fandehany ñy toetr'andro misy a Rosyy añy: Misy ñy toetr'andro sibitorôpikaly noho tampéré aminy ñy faritsy antimo, misy koa ñy toetr'andro tamperé aminy ñy faritsy añivo noho antimo antiñana, misy ñy toetr'andro taiga noho sibarikitiky aminy ñy faritsy avaratsy noho ñy faritsy manintsy, misy koa ñy toetr'andro teindira aminy ñy faritsy <shushes> arik.